اخوي مرة من المرات صاغت عاصفة قوي، خوش، فجرفت سفينة غامضة عالشاطئ، ليش ما تطلع هاي الشاطئ الي وقفت علينو السفينة اسما جزيرة الاشباح، نزلو منا الركاب من هوني نزلو من هوني اختفو ، والى حد الآن محد يعغف خبرم اشنو